Wo dafɛ̀ɛ̀ɔ, wò nɔ̀ŋ ko saaìŋ, wò nyɛlɛ maŋ, maŋ, ke saauŋ nɛɛ̀ŋ. Wò nyɛ̀lɛ̀ miìŋ yɛi, ɗɔɔ bà wò nɔ̀ɔ̀ŋ kpùlà sùà gbɛ̀mgbɛ̀ɛ, sèè wò nyɛnɛŋ wɔŋ nàìŋ wiiŋ nyɔŋ, kìlà wɔŋ nàìŋ wiiŋ kàìŋ nɛ pɛɛ, anyùùŋ nyinìàŋ wuŋ gòò, àŋ nyɛnɛŋ gòò wɔŋ nàìŋ wiiŋ nyɔŋ.